Toh akwai wai, wodi habar-habar goɗɗo ngimmi hokkuki, bano ko shafi rayuwa goɗɗo, enta eder al'ummare, heje amin do'o, goɗɗo'o gaskiya harga Allah, do neɗɗo kirkijo, bo gaskiya ɗum yetti hali mako, wanda e lokashi ɓawo, Allah waɗani mo, mo wodi ngel mako nomo waɗa, bo gaskiya mo gadanowo jamare, har baccel wala baccel, wala mauɗo, ko moye moɗon waɗana ɗum iya waɗuki, iya dottaku bo modon jogi ibada mako, wala jemma, wala nyalouma, ko deye ayi'ai mo e lokashiyel, gaskiya ibada mako, mo jangi bo, bacci mako, o daranake bacci mako bo di jangi, ɗon njanga bo har joni, bo hagga Allah mo wodi nomo wara, mo waɗana jamare, jamare bo ɗon yetta, toni a wari awoyanimo, hagga Allah, mo won kokari no mo watta mo yi'a mo waɗanima, mo kyautata nakema. wanda a dillata non ngi'a hande Allah woderei enta e wane o, mi wari heje mako o waɗanayiyam, sai dai panɗa-ɗanda der ɗummo hokku muɗum, ammani hagga Allah, lokashiyel bo ngel ibada mako waɗa, ngiya emo njoɗi kammo ummaki mo dilli, to ayi'ai diga lokashiyel daga magariba, ko zura e waɗa koɗun waɗama ayi'ai mo nangi, har pellel jode maɓɓe warti be ngarti pellel jode maɓɓe, be kauti diga be famarbe. har Allah wadi, joni be mauni, be godi bo, mo wonno, har hokka habar dou goɗɗo woɗino, injin burodi diga lokashiyel, tele-tele, e leddi heje amin do'o, wala mardo ere makoma kwata-kwata, kwata, wonda enta e heje Gombe, Nafada do gaba daya, mo waɗi mota wala marɗo ere maga ma, to amma e yanayi yau da gobe, hande e jango, ɗun fuh majum har Allah waddi lokaciyel talautaki mako wari, bo hagga Allah mo yofayi komo waɗanta jamare, mo waɗi, mo mahi bale, mo mahi, mo bangi bacci mako, bacci mako njangi, bo har Allah waɗi joni mo mauni, mo ɗon dudduti, moɗon waɗana jamare, jamare bo de wala hande, wala jango, ko moye wari woyanimo, eder lokashiyel, der dungure de ɗun woni den, de bone dungu ɗoni, ngara mo tefah hirade mo waɗanayimani, ko tefa hude de jinya, koh asibiti goɗɗo ma moyamda, ngara mo tefa, mo waɗanayima kam, ɗun watta, hagga Allah gam min ngettimo, min ngettimo, bo lokashi tayi sumaye waɗi, mo waɗanai jamare al'uma, goɓɓe mo holtinai bacci marrayiji di ngala be iyaye enmum mayi, moɗon waɗana be, mo don kyautitani, mo nyotanai bacci, moɗon nyotana woɓɓe kaya wurɓe, e paɗe, woɓɓe worɓe kase jampa e sarla, e humnere, e faɗe, toh ɗunfuh moɗon waɗana bacci, gam saboda, ngel wala inna, ko ngel baba ma, to hebi ɗun waɗani ɗumni, to hanyunma heɓai nassa jamare. hanyunma der yi'a, ba baba mun, ko inna muɗum, ɗon hanyunma, no bacci ko moye, no baba mun e inna muɗun, wuntiri enta e dogga e diwa nyande julde, to ayi'ai hankoma o nyotanai bacci, ngiya enta e bacci makobci en mako, be ngala, bo oɗon wallita be, goɗɗo shinkafa, goɗɗo masardi, fuh ɗun hokka, ɗum heba makobshi en keɓa no njulira hanun emma, no na-nanira belɗum julde den, bano nomo nanirta belɗum hankoma eder wuro mako, toh non mo wanyayi, mo yi'a ko moyema, hanyunma nani belɗum enta e nyande julde, toh nonbo der dungu re tayi bone, lokashi bone do waɗi, gam, ta wari, mo omtai buhuwal, mo nokkana jamare, ayi'ai ko moye e jogi, goɗɗo tummude mun, goɗɗo der leda muɗum, to wari woyanimo, bo mo nokka mo hokka ɗum, toh sai warti jamare ɗunde, wadai iri kwaikwayo rayuwa mako, saboda ɗume, gam min e hore'am mi waɗai kwaikwayo, neɗɗo mo rayuwa mun, hadowo, kyautitan todo jamare, hanko won mo rayuwa boukka, mo kyautita takobo, hanko won, gaskiya, mo rayuwa, <hesitation> rayuwa mona boukka, toh dole ko moye, wanyayi yi'a waɗi rayuwa mun iri kamako, rayuwa boukka, rayuwa kyautataki, rayuwa waɗanki jamare, rayuwa bo ka ngita, lokashiyel ngiɗa ngel neɗɗo ummanto, komi muɗum, wala sakashi eder rayuwa muɗum, toh dole neɗɗo ngiya ko moye, mauɗo e baccel, waɗi kwaikwayo iri mako, ko ummii dum anguware pat, to dole to goɗɗo memimo fah ngi'a ɗum fayi e dou mako, saboda gam ere majum, waddata ngita, jamare ngiya, ta waɗanta jamare, sai ngi'a goɗɗo atake, ko hemma pat, wala payano woma.

Amma fah, baccel ta bilayi ngel der tarbiya boukka bo, ko a mauni, zuwa yeso ton gaskiya hagga Allah rayuwa maɗon der bone ɗon der barazana gam saboda amauni ma a fofti ma a foftayi saboda wala jurminoyel ma wala nanoyel hala maɗa an a mauni hani fofta bo ko yauki ladde kih da'en ɗo de dum demal dun njogi enta a karkara, demal gal, demal <hesitation> kangal bo ɗun gal bone naɗun kugal gwamnati naɗun harka lumo, to di to na a njogi dibo fa ɗun won bone toni ɗon demal gal njogida no kuwirta fat atampai, nyandere wonde atampai, ta tampi ɓawo-ɓawo kugal ma ngal sambe mangal dega a huwa a jogi, asomi, to wodi lokaciyel garta a tampi kota-kota a hefta ɓandu maɗa, ko nyamai noɗa nane fat wuitiri ɓawo, sembe nanaino da wuitiri ɓawo, to difuuu maji di guitiirani ma ɓawo, to saboda ɗume? ta wodi bacci bo, to kanji jaɓantama, aɗon der maɓɓe saide warta to ladde jaɗonma a felano ɓe, a feiyna be bafe kanbe bo e be ɗenma, a feiyna be bafe kanbe bo e be ɗenma, a hollaɓe dabareji kugal noɗun huwira Ngaɗe ni - ngaɗe ni- ngaɗe ni - ngaɗe ni, nanon kaza warete, nanon kaza warete, nanon kaza warete, jon min ni lokashiyel mama aminni, hanyum ekkitin tamin ko demal, won demal ngal, hanyum ekkitin tamin nomin ngatta, hanyum jogani min, komi da komi, ko jungo, a firlitai ngo nyamo, ngo ta wari jungo fellere nyamo - nyamo, fellere nano - nano, non fuɗirta jalo maɗa, to amma nde wartoɗa hande warti awala dajjijo yeso maɗa ko'awala bi'oma waɗu kazafu fa daga to matsala heɓake, an e hore maɗa a nanta belɗum kugal maɗa gal, gam sakamako a ekkitinaka gal daga a baccel, a wawagal non gatta kabun choraki a magal abuncu abuncu abuncu abuncu abuncu to kugalgal gal wala nogal woɗira, to amma tayi gal heuti a walle, ahebi maudo ardiɗo on, on don takkotiri, ngaɗe ni ngaɗe ni ngaɗe ni to on ngaɗe ni toɗun gaɗai kaza ɗano kaza warite to insha Allah on ekkitoto kugal koɗume a regal nangal bungal bo'a tukkurtugal der lamariji mada bo sai dai amma ballita bacci mada, kollitadi ɗun huwirta yeso